Mi yidi nyiri butaali lawandi diggudum be haako bokko mardum manda, daddawa, tingeere, citta be kujeji urnugo haako. mi lowina dum nyebbam kusel ko nyebbam kainadam ngam do vela am. to mi nyami mido seya masin den bo mido heba sembe ha bandu am. to mi nyami dum do hebbina am redu mi haara masin je mi tefata nyamdu fere ko yawi seto hosi wakkati duddum hidde mi lora mi nyama fere.